E koho wau i ka waihoʻoluʻu ma mua o ka pena ʻana i ka lumi. E hoʻohana ana i ka hulu pena a pena i luna a i lalo i luna a i lalo a hana me ka maiau i maʻemaʻe a nani nō.